oyi ro oma dɛmu mu ɲui bia ɛnɛ boni ma tete jua pɛ ma mi wi'a mɛ ba balɛnira ba balɛni blera ma ba balɛni abosira ba'a bianɛ ba yi ro mi sio ba siorobe tomu ɛnɛ mu we famu ma tete to mu we be wan kwa mu we be wan apo bia cruru wi'a mu ɲui don ba balɛni blera ma ba balɛni abosira o ba mɛn zun be han lere sianu mu ɲu hiase